Oshxona asosan keng, yoruq va barcha zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak va eng asosiysi ayolning ko'nglidagi dizaynga xos holatda taxlangan, yaʼni dizaynlashtirilgan bo'lishi kerak.